Mena xhí chervina, chervina jakú chón chukán, cherviná <noise> exhená iin kandiú, kandiú <hesitation> én iko verdura anto ján, kenendó komená chí, ngekuchinanio jan <hesitation> panizado chí kunja kú chefreir nró nria iin nruyú, xhinana nrí ihé ya'á nrí, he chí xhinana mí'i nania ján chindó yujan chí kendo ñakojan.